<hesitation> osibi mane waakana ketoko la nako isau sauku la wa ojomo wa okia wosi wosi tabu de teh mene to paling ijame nako uwa wa tore ika la <hesitation> pake giyau mene wa ojomo to paling <hesitation> oe inikmat bahaya.